tekist hefur að draga úr notkun breiðvirkra sýklalyfja hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins notkun tiltekins lyfs hefur minnkað um helming yfirlæknir segir brýnt að draga úr notkuninni og þannig minnka líkur á sýklalyfjaónæmi tólf voru skotin til bana í Virginíu í Bandaríkjunum í gær í ár hefur að meðaltali verið framin ein skotárás á dag þar í landi þar sem fleiri en fjögur slasast eða láta lífið mannréttindasamtök víða um heim hafa mótmælt áformum stjórnvalda á Filippseyjum um að færa sakhæfisaldur frá fimmtán ára og niður í tólf ára til að draga úr glæpum mikil eftirspurn er eftir íbúðum sem til stendur að byggja í Gufunesi ódýrustu íbúðirnar verða um þrjátíu fermetrar og kosta um sautján milljónir króna mörg þúsund manns mættu í hundrað ára afmæli flugs á Íslandi

á Reykjavíkurflugvelli í dag aðrir hlupu um í litadýrð eða fögnuðu hátíð hafsins markvisst hefur verið dregið úr notkun breiðvirkra sýklalyfja hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins í því skyni að koma í veg fyrir sýklalyfjaónæmi Íslendingar nota áttfalt meira af tilteknu breiðvirku sýklalyfi en Svíar stjórnvöld lýstu því yfir í vikunnni að Ísland hygðist vera í farabroddi í aðgerðum til að draga úr útbreiðslu ráðast á í aðgerðir til að draga úr útbreiðslu sýklalyfjaónæmra baktería hér á landi í matvælum þótt umtalsvert minni notkun sýklalyfja hafi verið í dýrum hér á landi en víða annars staðar nota Íslendingar sjálfir býsna mikið af sýklalyfjum heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins hóf fyrir rúmum tveimur árum átak í skynsamlegri notkun sýklalyfja við höfum séð ákveðna þróun í ónæmi í tilteknum bakteríum á Íslandi Jón segir því hafa heilsugæslulæknar verið hvattir til að draga úr ávísunum á breiðvirk lyf á borð við átta þúsund ávísanir voru tvö þúsund og sextán þeim fækkaði í sex þúsund árið eftir eða um tuttugu og tvö prósent fyrstu tíu mánuði ársins í fyrra voru fjögur þúsund

sem gjarnan er gefið við

fimm þúsund og fimm hundruð ávísanir voru tvö þúsund og sextán þeim fækkaði um þrjátíu og þrjú prósent árið eftir og fyrstu tíu mánuði ársins tvö þúsund og átján voru tvö þúsund og fimm hundruð ávísanir eða nítján prósentum færri en á sama tíma árið áður

fólk er bara sent veikt heim nei flestar þessar sýkingar sem erum að fást við í heilsugæslunni og hafa mjög mikla tilhneigingu

atrennu í það minnsta vegna þess að það dugast oftast og það eru minni hætta á

lögreglustjórinn segist aldrei aftur ætla að nefna árásarmanninn á nafn þar býr um hálf milljón það var um klukkan fjögur seinnipartinn í gær að staðartíma sem árásarmaðurinn ruddi sér leið inn á bæjarskrifstofuna og hóf að skjóta á öll sem fyrir voru árásarmaðurinn var svo skotinn til bana eftir umsátur lögreglu

löggæsluyfirvöldum kastljósinu verður beint að minningu þeirra tólf sem létust í árásinni þau voru öll starfsmenn bæjarskrifstofunnar utan eins sem var verktaki birta þetta er langt

hver hafa viðbrögðin verið hjá stjórnvöldum

það spilar inn í að stjórnarskráin

leggja þarf aukna áherslu á geðheilbrigðisþjónustu í dreifðum byggðum segir mannfræðingur sem hefur rannsakað líðan ungmenna á norðurslóðum vilji stendur til þess að auka sjálfsvígsforvarnir í formennskutíð Íslands í Norðurskautsráðinu áskoranir og tækifæri á norðurslóðum

voru þema árlegrar ráðstefnu heilbrigðisvísindasviðs Háskólans á Akureyri

er nýtekið við formennsku í Norðurskautsráðinu og hyggst háskólinn taka virkan þátt í starfinu þannig erum við að stýra kannski litlum hópum í Norðurskautsráðinu í þessari formennsku og erum að vinna með utanríkisráðuneytinu einn þeirra er heilbrigðishópur sem Eydís stýrir og vill hún leggja aukna áherslu á þar getum við gefið ákveðið en líka fengið heilmikið fyrir okkur í staðinn því við erum líka að fást við þetta vandamál þó svo að við séum ekki frumbyggjar á Íslandi því þetta vandamál varðandi

er hæst hjá frumbyggjum á norðurslóðum í formennskutíð Íslands verður sjónum beint sérstaklega að líðan ungmenna og á ráðstefnunni var kynnt rannsókn á því sviði sem byggist á viðtölum við um þrjú hundruð ungmenni í átta löndum Jón Haukur Ingimundarson mannfræðingur sem er einn rannsakenda segir að þótt áskoranir

séu misjafnar þá brenni

á flestum viðmælendum á Íslandi Norður Noregi og Norður Svíþjóð er er talað um stress

svefnleysi sem hefur að gera með pressu húsnæðismál séu streituvaldur hér á landi en víða séu vandamálin önnur og stærri til dæmis í Alaska og Grænlandi þar sem sjálfsvígs og

sé há lyfjanotkun sé hins vegar áberandi hér heilt yfir bendi niðurstöður til þess að leggja þurfi áherslu á heilbrigðismál við höfum alveg efni á því að efla heilbrigðiskerfið og þetta

er sérstaklega erfitt varðandi geðheilsu í dreifðari byggðum þar sem þarf að hafa ekki bara lyf heldur líka sálfræðinga og geðlækna til að stemma stigu við glæpum á Filippseyjum stendur til að færa sakhæfisaldur niður í tólf ára mannréttindasamtök víða um heim hafa mótmælt breytingunum hér á þessu upptökuheimili á dvelja drengir sem hafa komst í kast við lögin

heimilið er rekið af prestinum sem reynir að koma drengjum undir fimmtán ára í öruggt skjól áður en lögreglan hefur hendur í hári þeirra í boðaðri baráttu gegn glæpum í landinu

hefur forseti Filippseyja Rodrigo Duterte barist fyrir því að fá sakhæfisaldur í landinu lækkaðan til muna

að færa hann allt niður í níu ára en nú eru áform um að færa sakhæfi úr fimmtán árum og niður í tólf

mannréttindasamtök víða um heim hafa fordæmt fyrirhugaðar breytingar

neðri deild þingsins hefur þegar samþykkt breytinguna en

öldungadeildarinnar að samþykkja hana endanlega til stendur að byggja hundrað og þrjátíu íbúðir í Gufunesi sem verða tilbúnar til afhendingar á næsta ári um fimm hundruð manns hafa þegar lýst yfir áhuga á íbúðunum forsvarsmenn verkefnisins telja það merki um að skort hafi

íbúðir á viðráðanlegu verði í Reykjavík verkefnið kallast þorpið

og gengur út á að byggja hagkvæmt húsnæði fyrir ungt fólk og til fyrstu kaupa

stærstu íbúðirnar verða rúmir sextíu fermetrar og kosta um þrjátíu og þrjár milljónir króna minnstu íbúðirnar verða einungis um þrjátíu fermetrar og verðið í kringum sautján milljónir við ætlum að byrja í haust að grafa þeir sem eru að kaupa sína fyrstu íbúð ganga fyrir við afhendingu áhugasamir geta skráð sig á heimasíðu þorpsins á nokkrum dögum hafa mörg hundruð manns lýst yfir áhuga á íbúðunum við erum að bjóða íbúðir og allt of stórar en hvernig farið þið að því að stilla verðinu svona í hóf við höfum samið við fyrirtæki

og dregur verulega úr kostnaði er þetta ekki er framleidd í Eyjafirði hún ætti að seljast upp á hverju ári segir framkvæmdastjóri moltu e h f sú hefur ekki verið raunin og því hefur hann gripið til þess ráðs að gefa hana molta úr lífrænum úrgangi hefur verið framleidd á Norðurlandi í áratug árleg framleiðsla er tæplega tíu þúsund rúmmetrar

er ekki nýtt sem skyldi undanfarin ár hefur einungis tíu til tuttugu prósent af restin af

er notuð í landmótun og til að slétta jarðveginn í kringum verksmiðjuna það er búið að gera fullt af tilraunum með moltuna bæði skógræktin og í samstarfi

við Landgræðsluna og og fleiri og það eru allir sammála því að þetta er úrvalsefni og frábær

segir að einstaklingar í Eyjafirði séu duglegir að nota moltuna en hann gagnrýnir áhugaleysi hins opinbera á síðustu árum hafi hann reynt að fá Landgræðsluna og fleiri til að nýta

og þá í stað tilbúins áburðar Árni Bragason landgræðslustjóri segir að það skorti ekki áhuga á að nýta hana landgræðslunni sé hins vegar ætlað að nýta fjármunina sem hún fær eins vel og hægt er að binda sem mest kolefni og græða

upp sem mest land því þyrfti áherslubreytingu hjá stjórnvöldum til að skipta yfir í moltu það þarf að nota meira af moltu en tilbúnum áburði til að fá sama

þannig að flutningskostnaðurinn er meiri ef rétt ætti að vera þá ætti að vera biðröð hérna úti eftir moltunni og hún að vera uppseld á hverju ári við erum að gefa

á bragðið að nota hana haldið var upp á hundrað ára sögu flugs í Reykjavík í dag með pompi og prakt mörg þúsund manns mættu á Reykjavíkurflugvöll í veðurblíðunni aðrir skemmtu sér á Hátíð hafsins við höfnina og enn aðrir hlupu um Laugardalinn það var nóg um að vera í höfuðborginni í dag

fór fram í Laugardalnum og greinilegt að ungir sem aldnir skemmtu sér konunglega

fjöldi fólks kom saman á Reykjavíkurflugvelli til að fylgjast með árlegri

skemmtun sem flugið er og veðrið það er eins gott

í dag og sjómannadeginum á morgun skemmtidagskrá veitingar og alls kyns fróðleikur verður í boði fyrir gesti og gangandi alla helgina sem segja sögu tveggja af frægustu kvenskörungum

verða afhentar skosku þjóðinni að gjöf á næstu dögum handverkskonur í Eyjafirði hafa í tæp þrjú ár lagt um eitt þúsund vinnustundir í þetta verk myndirnar eru hluti af alþjóðlegu verkefni um sögu Skotlands það var fyrir tilviljun að Bryndís Símonardóttir kynntist á ferð sinni um Skotland verkefni þar sem listamenn frá fjölmörgum þjóðum segja sögu

brottfluttra Skota með saumuðum veggmyndum og þar sem enginn var að sinna hlut Íslands ákvað Bryndís að koma inn í verkefnið sögu systranna Þórunnar

og Auðar djúpúðgu sem komu hingað til lands frá Skotlandi á níundu öld og byrjaði á því að fá þær Kristínu Rögnu Gunnarsdóttir teiknara og listamann og Vilborgu Davíðsdóttur sagnfræðing og rithöfund til þess að forma þetta í upphafi þar með varð Ísland þrítugast a og fimmta þjóðin í þessu stóra verkefni og nú hafa fimm konur í Eyjafirði unnið að því í tæp þrjú ár að skrá þessa merku sögu með aldagamalli

á fimm veggmyndir og það má alveg ætla að á myndunum hefst saga systranna Auðar og Þórunnar með

lífshlaup þeirra er rakið ferðalög afkomendur landvinningar veldi þeirra og ríkidæmi allt til dauðadags og í þessum myndum öllum eru

smáatriðum gerð skil þannig að í rauninni allt það sem við gátum grafið upp sem stendur í sögum okkar það er hér

táknað með einhverjum hætti og nú er verkinu hér heima lokið og ferðinni heitið til Skotlands þar sem myndirnar verða afhentar auk þess fær menningarmiðstöðin í skosku byggðinni Katanesi eftirprentanir á striga og síðan afhendum við þessi

í þinghúsinu í Edinborg þann þriðja júní og það er vissara að ganga vel frá þessum listaverkum sem Bryndís segir hægt að meta

á ríflega fimm milljónir króna

úrslitaleikur í meistaradeild Evrópu í knattspyrnu karla er nú nýhafinn í fyrsta skipti frá því tvö þúsund og átta mætast tvö lið úr ensku deildinni

stuðningsmenn beggja liða hafa safnast saman á knæpunni Ölveri í Glæsibæ í Reykjavík og þar er Kristín Sigurðardóttir fréttamaður

það er örlítið þungt yfir hópnum hér eru

þið eruð ekkert búin að gefast upp nei ég hef fulla trú á

koma til baka erfitt

það verður norðlæg átt á landinu næsta sólarhringinn og við suðausturströndina en hægari og jafnvel breytileg á Suðurlandi

víða léttskýjað vestantil á landinu en skýjað og

slydduél norðaustanlands hiti veður á bilinu tvö til sex stig um landið norðanvert en annars sex til tólf stig

hlýjast í innsveitum

fer nánar yfir þetta hér

liverpool og tottenham eigast nú við í úrslitaleik meistaradeildar Evrópu í fótbolta einnar mínútu þögn var haldin fyrir leikinn vegna fráfalls

lést í bílslysi í morgun Aron Pálmarsson og félagar hans hjá Barcelona fóru illa að ráði sínu í undanúrslitum meistaradeildar Evrópu í handbolta í dag

berjast um Evrópumeistaratitilinn á morgun og það þurfti framlengingu til að knýja fram sigurvegara í leik Stjörnunnar og Selfoss í sextán liða úrslitum bikarkeppni kvenna í fótbolta í dag

tekist hefur að draga úr notkun breiðvirkra sýklalyfja hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins notkun tiltekins lyfs hefur minnkað um helming yfirlæknir segir brýnt að draga úr notkuninni og þannig minnka líkur á sýklalyfjaónæmi tólf voru skotin til bana í Virginíu í Bandaríkjunum í gær í ár hefur að meðaltali verið framin ein skotárás á dag þar í landi þar sem fleiri en fjögur slasast eða láta lífið víða um heim hafa mótmælt áformum stjórnvalda á Filippseyjum um að færa sakhæfisaldur frá fimmtán ára og niður í tólf ára til að draga úr glæpum mikil eftirspurn er eftir íbúðum sem til stendur að byggja í Gufunesi ódýrustu íbúðirnar verða um þrjátíu fermetrar og kosta um sautján milljónir króna mörg þúsund manns mættu í hundrað ára afmæli flugs á Íslandi

í litadýrð eða fögnuðu hátíð hafsins þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir verða í útvarpi klukkan tíu í kvöld

en við segjum þetta gott að sinni veriði sæl